Eoa <hesitation> andreo japonais ndray moa sushi sushi ity zaka <hesitation> kalin-jareo any zany e, kalindreo any raha io malaza any de bakeo koa sake ohatra amintsika aty toaka gasy donko zany fa tsy haiko hoe zaka sotroindreo any zany raha zany e, tsy haiko na labierandreo any fa karaha zany zaka malaza any.